Jon do mnyra t’ndryshme qysh me i gatu thjerrzat, po mnyra ma e njoftun osht që me bo supë me thjerrza. Kjo e merr ni kohë t’shkurt, 15 deri 20 minuta që i qet thjerrzat n’ujë edhe i len për me u vlu <hesitation> ni kohë ngadal ngadale. Masi ato t’vlojnë edhe t’bohen ma t’buta e ki supën tone me thjerrza.